Mumuhan gasteh gai oni lilikindeh, heauh mi numandar orou pitcharr o'routeh malan. Tahkaph warasureh buh sahsah nambaut, ah gitoogan mi sahsah nah hardeh. Ah tsanganon mokovinvinh doveh neuh masah rakot, rakot, rakot ah kapateh. Ahsimtime ah bah mandarr giteh phiuk geh rah sun, lagmumu, dangoh puloh tsak hawolteh, ah, buh phuthpak ah giteh palah tsak geuhmeh, mi wahwahgut tetih rakotoh, maneh. Simtime tehteh mi vinvindoh simi wariah nambaut hate poroh kapateh hitewot namuh waseh rakotomoh akaphateh. Hitah tsang han han missanah simcomvinvindoh hotoh woht sanmotayeh. Yau iminnmandarr roupitcarr teh haronnami san, kovinemin, ah, hitoson nambaut giteh. Turyau gan tsing tsang kaph wohot nah bisi, gitoh kirkarang nambaut mi checkon tarramrr ang, <noise> outoh meh kindeh murrangai rah socoham buh sahsah nambaut oh sambuteh mayii gitah kareh yaugeh taroumurugeh, sorogeh, gito buh manneh tohmandeh. Tohmandian kaph giteh wihn nambaut, giteh comdaur mandar pasehvahvurr teh ateh murryeh malannah nah kaph nuku bisi nigget. Simtime chachageh masgah. Nge ka e ta varasuria malan ni, bu taim vevemuir i ta si so tur sika kain e vur malan ni, malan simi taim e ta lili tsanga mi lalro vanevan, ok tete mi te taria ita me lengo it te mi sinavo tsaok tskor te kap ba bur oit na palo varasuri e pengan. A simi taim ita me varasuri misa e pengan a et te me dengare nge kea kap bu kapinots ni di te me bra kalai te an. Hmm sivunan mi tino se geit i marar a malan an, a malana an i kap oit na varasuri, i kapoit na varasuri sivunan a mi sinevai simi vinangits se geit ta ma sa sa nambaut, a ta te tere malan an, sim taim tete tere malan an a it te me dengare va bu kapinots di sor do kai mu rakot rakot rakot ra it te ra bait. simi taim i ra bait an akapate mi vavangits ma sa nambaut. okmi ra tsok kov nambaut, tsok kov vato an akapatei ra murangai mo ite me soemi sasa nambaut okapate sim taim e soe bu kain kapinots malan an ta me bait malan an akapate, i te oit na deng kila nge ka akap mi tsinakor, ni, ute me varasuri. a ete me leong a i te mee deng kilal o et te me deng sevan bu kapinots, a kapinots, a kap ba bur oit na tom ke nambautim ngan bu kapinots malan an. Ah, ai muhmuh mandarr gita gah lili kavah sah, simtime cha shi pihconeh. Giteherra moi cohneh, giteherra choc, choc heigai munduh taitih shi buh vehvin gitera pulot, palot kaph, shishi kaph. Ah simtime geteh melenoh, meh geteh cho dangereh gai moh, giteh gitsh geh gai malan similey malan, gitarey paloh shishi belaumoh nambaut mi chingoh nahgerr, oh wan nambaut simbuh pandih, kindeh chu buh kapunichi. Him, m, datisnah burang giterah simbel mataiganhan, simbel ha. ha, mataigai hani hate. Ah simtime mang giteh beh leu gateh vehveh dang gai tah mai, ha geteh beh danereh. Giteh beh dangereh manahbah kaph, giteh meh lengoh nangabah ah sinnah woh nan yag teh malan. Mi sana woh hate kaphanist, mi sinah waih ateh kaphanist, hita nah dang kilah mi chinahcho. Ah mi kinah lai simh mi time menneh chowarrasteh, mindarr. Simtime mindarr kih mih time, wah hei hiteh hi kih nah or chotatah tah wahsah sanh satebuhran hate wohot nah malanah giteh vehterihe wah hita meh lili, hita meh lili sohvamoh neh Buh puhtuh malan hita teh waka wasah gan mi wahwa net ha mau shun nan hu gorah meh sureh mi mandarr, ha, wah simitime meh time wah ta gash, singai simi sanh ghe whe doh doh. Popo churrageh buh ah vindoh nah nik cam mit dangareh capnist dih gash kalai teh. Ah gitoh sorh buh surr rakot, rakot, rakot, rakot, simmahn huteh wohtoh, ah simtime wha ta kaph manneh dangareh buh kah kain capnist malanah tah messonah, kaph. Hita dangereh tungasha membah tik check gosh teh malan buh mang git dang ashureh noh, giteh dangereh geh kaph. Ah hi neh kap ha malan gash nih teh o'wara shureh atah mahn o'wara sureh kin ah tah, lili kindeh ateh meh leiuhoh ateh malaneh hutereh malanah ah ah simtime tah kaph wara sureh khin nah tam, ah dangereh malan. Mi bah teh dang tah gash mi bah tik gash check gash teh, ah hita meh dangereh geh ciah yah kaph, ah buh capnist malaneh, ah kaph ah warasureh. Ah simtime gita meh dangereh buh capnist malan tah kaph warasureh, atah gash meh bat tik ah check gash teh buh mind giteh beh dangereh, ah gite beh dangereh wah kaph, wai yainah, tutuh kik, kik, toro tuguh, tuguh nih mi cah, mi lagai deng oh chok, chai phong. Ah giteh, <noise> ha. ha. ha patch, patch sanah. <hesitation> So arahi neh buh puk capnist malan pangan warawureh simi lili teh kindideh hiteh meh bakih, wartah mi tinoh manteh malaneh bah tik Sahteh mahni malan giteh bah dangereh mi kinoh nist time meneh ateh mi cah cinisth. Hateh mi cah cinisth sey whou nan sehbunon tangnan malan. Senah, senah, sehcah bambureh wara sureh mi rosh haran, mi tinoh seh tumbuh gitah. Gitah, teh meh poloh cah cinisth ah teh meh mahrana bahta malana. Ah sim time ah gitoh marahn baht malanah ah kapha teh, geh coh, ah moroh moi coh nah puttar nambaut, oh shasha nambaut han hare yeh. Hareh murrah gai kindeh hteh nambah tih malaneh. Ah sim time teh wah wambah tah malanah kaph ateh buh capnist han gitaroh dush ah gitoh rah kalai teh, h'm, m ah sim time buh time meneh, sim time wohot noh git toh oh toh murra gai simi shicul hateh murragai. Gitoh pilimgan wintorrah nah chinused pinte nambaut gehon phom di yet nambaut noh shasha nambaut han moh ah kapha teh. Hawah teh rau murra gai hitoh meh kin deh meh leng wai teh reh weh yau, h'm. m, eh kin neh meh yam neh nerr weh. Ah tahwas kaph coh woh doh, doh. doh buh she tah kalai. Ah sim time wohot tah kaph woko hinteh teh seh ah kaph ahteh, dangereh mohtu chun, kaph noh bombuh reh tsang cha sha sha hoteh wai she hou teh wonsim, sim time waisha rakoto tehreh buh tereh disteh buh capnist diwist calah cala teh. Ah suh nan kaph coh buh ras, suri malan mi toh nah sim time minih sim nan teh kahpunist. Sim time tah kahpunist han akaph, hateh dangereh malan buh kahpanist hoteh sohorr gus kahlai teh giteh dangreh malan. Mi bah teh dang meneh teh sibumai, hite dang kilalah or malan wha teh pok wiliwin himi soauh tih noh sah taman, sumunan, hangi tumtum mah eh ghi buh. Ah sim time wha git buh mah gat coh mon, geteh coh, meh teh tereh buh kain capnist malaneh, hite dangereh malan buh time neh dirah sorh dis cahlai moh, ah sim time buh capnist sorle dis cahlai kaph, ah iteh paloh rakot, rakot, rakot, rakot, rakot, rakot rah buh capnist gite rah kalai teh hete dangri buh capinist un. Malan ghi kaph bah bur whit nah sha un hit wit na paloh shuri moh hait meh sahn, yari shan doh, adita yeh she hi neh motoh yan buh soauh bar dang, dang malanau. Soh buh bah dang, dang malan wahat meh but akapt, hiteh whit nah kalai keh ahn, sim time waih ateh meh kalai teh akaph teh. Hite meh teh teh reh malan buh capnist dih teh meh rah kalai teh, soh arah malan wah arey yiah moh, kaph coh capnist menen bah bar. Gla tina patara a re a mo kapati sim taim poka chang gite vere tes kaio kapati tir ve ate kalai nem ba na ngei rou sar rakot rakot ate gitere raun gats ngan votovoto sim taim va voto akap ngote mi bu kepnits gite ra miskalai te akap voti vocho vocho mi gat eva andi diter deng re bat ater a kalai kap mandar va te ra bat i mandar kia kap mandar lieaung koti mandar liarung kolongot o <noise> eh sim taim va gite ra a vote dite me dera sivonin pukaret simunan a bu me va sara suri sim taim mite va suri sim taim mite va suri nge nga ba ate mis kala kala et pukaret sangai steret ma git ai lili kap kidan akap malan sangai pu mi garang gara first malan it gite ngan lili kinde kinde ra mi te lieaung gite lieaung kong bat asim taim va ngan bu simi kalai akap tite porio bu kepnits gite va bong kalai gite ota na doriu misana misana sih a kor kapate. Sim taim at dere mi sana sana bu sih na kor ah bat akap ngas rakalai ian bu kepnits gite ra bu kalai te akap va te git deng et misaan akap vate te wam bat malan mi tino tenis mi taim me ti tino malan. Sim taim mi tino nis mi va tem bat i malan akap va te it duan gi si ma iate tere va vi bu so deng deng simbu ma i mara mai marinan akapate chachi kuki malan vorvor mi vanu ate ra lamai okay mi san uti malan tino te sengi bu mai ite simi taim okay etara namei ate me sane va git ne malan tino se mi segit ne mi bu so malan te simitiam asim tiam va te deng malan ka bu kepnits ti te dis kalai te akap va ngi ater a sor a kalai te gi kap te burut na sa sa sa va et ah mop ngan bu kepnits nambaut nge vaton mi bat i malana si ngu ba deng deng ate sor kalai ma rakot simbu taim me ne gite pan git ah kin git ah va niu mira murgei bit kapte. Gite be lok nambaut simbu polongot nambaut nge chong ve chiri nambaut ah ian mi ra mu ra lingti simta bet te me chong ve chiri nambaut sim polongot nambaut nge palo mi bet touch simi taim mira a gite malana gite kin gite ro whis o ere min tubu teputepu gite por pu im rum gite bat tep na kai ian nge chong ve chivi nambaut an simbu polongoto tarakot simi taim ve chong ve chiri nambaut ian sim polongot rakot akap eh mur ngan mi polongot rakot in murgai mi ra va niu niu vatot an mura vas murungai ti simbu parate vas testi segai asim taim vas murungai et ti simbu karate kes segai akap lit menten are kavo kap atera kalai iti ni mi ka simunan ah deng ah- suri mala mi kina life kina life na me china ko. Sim taim va bu kepnits chan bu dus kalai te akap gite ot ne deng ari o bu kepnits di deng deng kalai rakot rakot ah kap ti simi ian voto voto asim taim simi mon votovoto eh deng a ri malan va ngits sim mene git ko na deng a ri ai te ong va va ngits aite gingigi ah nambaut nge sa nambaut an ah te muruba ta ba me Wan da sihgi ha dih ehborr woh nenghi, giteh rah kalai teh, ah simtime buh capnist hiyan dih teh meh wahn dih shi dih teh rah kalai teh akaph teh dih teh wehet moh bilok oh noh shasah nambaut ah mi whan whan titeh wahn cah cah nambaut mangbah malan wai heteh rah carh ceph kalai mang bah sim chang gah buh mai meh wasgaih sewah. Hit dangereh tah wasah gai kalai gash teh han hita malan trah beht kalai gash teh hita kaph bah burr whait nah wara suhri malan mishnoh mish nah. Ah sim time who heta wara suhri buh kapnist ahn at dangereh gash kalai teh hite dangereh ghe chiah sikaph ta rakot malaneh, malaneh tah gas rah kalai teh sehmunan kaph wain nah tsang wah wohot teh. Sicong sho boh dang dang. Ah sim time oh tarah tsang hota tsang hoteh suwah won noh gang weh a kaph hate rah kalai teh han oh teh wit nah dangereh geh kiyah, malani, malani kaph meh bot yohte, oh sha sha hite waiht nah meh wahwa gaist gan han kamai. Hita barri ghorr nambaut han yan marr massah arr suri teh han. Simu nan eh kaph kah bah burr wara suhri malan win nah wah gaist seng git buh tah tsik tarr rah kin ateh meh bah malan, mi giteh meh monh ah sinah akaph rah suhri ani tsing, tsang malan, rosorr hiyan mi tak chik auh git toko lili kinh hete meh leng goh hiteh meh bat sim suah kain wah dang, dand malan yau teh mi oh. Hi murr hinan hitah kaph meh hoteh soh ateh dang malanah, hitah meh dangareh han geh kaph. Akaph buh mahcoh hateh dangareh gash ah sorh doh kai hiyeh teh, ah same time haiteclik ranh buh capnist hateh sorh doh kai, akaph hait teh wohot nah sanh, hai yeteh wai shi rakot shi charet tah mah neh. Haiyet tahmoh, gitarah tsang han buh sha sha nambaut han murri nih tah tsang who tah nah capnist, ah kapha teh. Heteh meh wahs rakot simi kah rai teh meneh, hiteh wohot rah tsak tsang hin den. Sim time wherr tsang wohot toh indeh, deh kapha teh, ah giteh dang han neh buh capinist hita rah sorh eh dus, dus kalah, kalai teh. Hia murrahneh akaphateh buh capnist malan, giterah dangeh rah buh capnist hoteh kalai teh. Sim bu wah wah gist, simba mandarr, mi taim neh uhn sum bu mandarr giteh uhn mi kopkop massah nambaut dih noh gih lah kiyah. Ah mandarr hana ateh shi pah cho coh ceh neh malana, kam ah barah sureh malan. Mi soh tum burr, yia, kam bang bah warashurr yau, mi lahrroh seh ghit, seh whu nan arah wara shurr yeh laroh seh yeh ih. Mi capnist wir wir, mi wan noh, ok murr uh nah mi, mi. Mi tinoh sim mi rah iah, ok missah neh malan, mi khin nah malan. Eke yau sim mi lili out tah geh leng goh kin deh meh sohn. Ok kiroh sim mi rah aih, ok mi tinoh sim mi vanuh, mi tinoh sim mi raih, ok mi tinoh sang git mandarr malan. Yau heta lili kin deh, mi burtik malan neh, h'm. m. Hiteh dangah reh buh capnist ah bah buhrr teh sorh gust kalai morn rakot, ah sim time buh capnist ah gita dangareh buh capnist han giteh hiteh bam bar rih uh, ah kam boh, buh reh mi sohn wai hiteh wondoh wondoh, giteh teh reh massah nah kaph. Sinon hita dang eh reh coh buh capnist hi sorh dus kah lai, h'm. m, sim wahnuh hara malan, ok sim mi raih. Sim mi ra buh malan, ok sim mi mlanaeh ok sim mi malaneh, tenoh seh git tah whu, whu cas. seh cas, hate moh bah tik malan. Ah sim time gita gus lili ah gah goh paloh mi tah tsik sha, sha ha, he woh mimissah kain eh mhai, hata pang hiyah malaneh yau, hutu pang ah yau malaneh yau. Tah gas lili tah chi ghi sah chorr roh ah sima nan buh pot garr gha tsang heta tsak teh geh uh lili heta meh buht malanah. Hiteh meh gahn malaneh, giteh errha teh buh capnist, tah kaph burr burr meh eh sahn harah bah ti malaneh wara sureh mi sorh sah rahn nah steret. Hiteh meh dangareh tah kaph bah buh warasureh mi roh sah rahn masah. Hi dangareh hita mi cah cinist, sin time tah cah cinist, <noise> ah hite dang ah surr ih mi giah, oh buh capnist han hita dang eh reh mah lavah, ah sha sha morr she voih, ah seh wuh nan, ah wah wah gist tah moh pahreh kah wohoi wah wah gist teh, hatan tah kohpoh ah nambaut, ahn. Geh yiu nambaut han rakot, ha, ha, ok hita rah dangareh mi capnist toh kah lai teh. Ah murr hi nan hita dang ahreh akaph ateh mi dus kalai teh duh kah rehtoh, ah cam buh ret toh, ah cam bah buh reh wai tah won doh won doh palaha mi missah, missah. Hiteh wohot nah dangereh moh eh kih yah buh kaph nush hate roh kalai teh, ah murrih nan, wohats wohots atereh bah buh kalai nan gah buh teh han, ah sim time ih capnist malan hitereh baht, hei kaph kah buruht noh dang eh shura ah hi sha, hi sha, hita dang ah reh ah buh capinist malan sha, misha, ah sim time warashure mis sha mis sha. Gita pay gan hi hita kalai teh han. Malan hita kaph burr ron, gan misha eh tah teh what, shh, wari ah nambaut, hossah nambaut tah han, ok hia murr hinan akaph teh. Sim buh time maneh giteh sorh mi bih luh, ah buh teth pah teth gita bah pang, get hara, get hara, galas nambaut. Sorh han tu yan nambaut mi chirr roha, chak noh tuh you woho toh yan akaph ah teh. Hari marrra gai, hitarrah dangareh kaph ha capnist hitarah kalai teh, ah sim time tuh nah tuh yan, mi tu nah tu yan wohoto hare mura ghai, hai tah dang ehrah buh capnist hite sorh noh kalai. Ok akaph teh mi toh, toh tih, sim time hote wohotoh, hoteh meh dang hareh buh capnist, ho gash shorr na malan lus teh, sim time gih sorh mah lus han ah kaph, gita rah dangah reh geh khi yah, hia mandarr. Buh kah in neh malaneh, kaph kah buh reh dang eh rah wah mi sha, sha bah tih hia yhi, paloh rahkoto moh rakot toh moh rakoh tohmoh tara woho toh, sim time paloh rakot hita rah dang ah reh kih kaph ghu tsing tsang wok ghist teh korr ambat teh wah wah gist nambaut mia mirra rakot ah. Ok chikih geteh woh cohte seh giteh giah malaneh, malaneh. Ngo ka e ta varasuria malan ni, bu taim vevemuir i ta si so tur sika kain e vur malan ni, malan simi taim e ta lili tsanga mi lalro vanevan, ok tete mi te taria ita me lengo it te mi sinavo tsaok tskor te kap ba bur oit na palo varasuri e pengan. A simi taim ita me varasuri misa e pengan a et te me dengare nge kea kap bu kapinots ni di te me bra kalai te an. Hmm sivunan mi tino se geit i marar a malan an, a malana an i kap oit na varasuri, i kapoit na varasuri sivunan a mi sinevai simi vinangits se geit ta ma sa sa nambaut, a ta te tere malan an, sim taim tete tere malan an a it te me dengare va bu kapinots di sor do kai mu rakot rakot rakot ra it te ra bait. simi taim i ra bait an akapate mi vavangits ma sa nambaut. okmi ra tsok kov nambaut, tsok kov vato an akapatei ra murangai mo ite me soemi sasa nambaut okapate sim taim e soe bu kain kapinots malan an ta me bait malan an akapate, i te oit na deng kila nge ka akap mi tsinakor, ni, ute me varasuri. a ete me leong a i te mee deng kilal o et te me deng sevan bu kapinots, a kapinots, a kap ba bur oit na tom ke nambautim ngan bu kapinots malan an. Ok simi lili vavangits ma sa akapa i ta vavangits o ita sa sa nambaut an ite palo ngan ko lalron. A sim taim e palo ngan ko lalron it dengari nge kea bu kapinots di ngas ra kalai te bu kapinots di ta sor kalai, ma bu kapinots malana di do kai mu. e kapoit na pilim ngan ka sa sa nambaut, sivunan bu kapinots di do kai mu a di te kalai. it hakiran bu kapinots di ta do kai ma sa nambaut an, it dengari mi tsingtsang ta kalai, akap ba bur oit na sa sa namaut a e iau u patar suri ni mi tino se gai. mi tino se gai, mi tino simbu madar vour i marmar. ako malan ngas te e kapoit va et me tsotsol ngan ke ko sua kaine ba dengdeng mene va e te me te tere va bu mai di ta me dengari no di te me ar tseke no. di ta me sa ngen nom et deri i varasuri mi dodo kai stret. do kai stret i marar, sivunan bu kapinots i palo suri te an, i kap palo tukon, e palo suri mi rosar an. Sim taim i palo suri mi rosar an it te e me dengaria nge kap bu kapinots an di sor kalai te an. Sim taim bu kapinots an di ta sor kalai it te me dengari nge kea kap. Bu kapinots an di ta sor kalai di te me kalai te kap ba bur oit va it ta suvan ka sua kaine putu o sa it te me ra dengari an bu kapinots et te me ra kalai, sim taim di te me dengari bu kapinots di te ra kalai akap it te bor ra dius kalai te an. Sivunan i te varasuri taim varasuri rakot rakot rakot ra mat sim sana sana sana nambaut an, a et te me dengaria, a mi vinavangits se gai mangaba ma sa nambaut an, ahh vinagaits rakot rakot rakot a geit te be so mogos, geit te be so vodondo, geit ta vadondo rakot <noise> a hah sim taim mi tino an te te me ra bait malan an, ate me saun nge vambatia malan te malan te ni ahh'so are ia mo te mi puk kapinots ot me pengan are ia te an. A simi vakavake mi vano <noise> ok varasuria te mi tino simi rai, ok murin mi <hesitation> tino simi tsa tsang navangits nambaut bu mandar <hesitation> sim taim mi lili kinde. Geit te malan, iau mi sua mai vavangits te ma saun, ut ta deri e palapalaung o bu parikaung utei ba vavangits mei dia nge veveria dia nambaut, tot to dia nambaut hummm 'a varasuria te an sivunan bu kapinots ako malan ngas te. Sim taim geit ta lili, geit te lili dengaria bu kapinots ni, it ta me dengari ngen kea a kap bu kapinots on di ra duis ma di sor sor sor kalai te. I te dengari nge kea mi lalron ta ngas me, tete mo, mo malan a mi lalron ta ngas momo malan an akap i te oit na rokot et ra mo sika sua kaine a ba dengdeng mane. Sim taim et me mo nge dengari busa ba sua kain ba dengdeng mane, it te me dengare nge kea bu kapinots an a baiti nge bait kalai te, a i te me dengari mo nge kea a kapa mi mandar ni mi mandarlengo. akesen a kap ko me tsanga va e i mi sua kaine ka. Mi ka simi kik kina kapuin ne <laughs> e a te me vambate, a malana mi vinvangits bor tete me bat, teteme mo. A sim taim mi vinavangits tete me bat it te dengari va bu kapinots gi te sor molos mo rakotrakot rakot ra sirman voto voto. Sim taim siman voto voto it te me dengari nge kea. Bu kapinots an it ta tsenge dia, ara kalai te a i kap ba bor oit na vodododon palan ngan mi sa sa sa nambaut. It te oit na saun malan mi tino ngas te se geit bu mandar a malan ngas te. Sim taim mi lili kinda geit ta be belo belo nambaut. geit ta be vavangits nambaut a varasuri te an. Sivunan et ta varasuri steret mi duisi, duis ma mi dokai se geit bu manadar sim taim ni, are i ate malan ahh ikap ba bur oit va ta sa sa. it te oit na poro mo an bu kapinots an a et te oit na vak ke an sikovo mai mane a di te me saun nge tsang vambate an ni bu sua kain ba dengdeng malan ni te me bat malan sunan e kap ba bur varasuria varasuria malan malan te tete mi bat. it te varasuria malan bu tsintsang sim tumbu geit a te me te taria malan ni te te me bat malan <noise> ini it te me dengaria bu tsintsang sim bu taim ni ate me kakineits, mi vinavangits a kap ba bur me kalai. ate me. Kakineits a kap ba bur oit vai ta varasuri mi sa misa misa misa, a it te me dengeria nge kea a kap e i nimin sua kain mai mane. <hesitation> O eia ni mi sua kain mandar mene, sivunan a kap varasuria misana di ta lalron o misana sinavai e di di ta lalron va di ta tsa tsang suria. Va it dengarian bu tsingtsang di te ra sor duis mo a kap bu kapinots git te ra kalai te an. Sim taim bu kapinots di te ra kalai akap mi vinavangits nangaba te ra bat. Sim taim mi vinavangits tete ra bait a bit te ra dengari va kap, te kalai nangaba